<hesitation> Loko mena zany ah midika rà mandriaka izany hoe zavatra tonga voalohany ato an-tsaiko ah de ireo tolom-pihavotan'ny Menalamba, ny VVS,ny MDRM tamin'ny ady tamin'ny fanjanahantany taloha.